Raha voalohagny ataoko zah ka <hesitation> za-zah raiky fô tavela ambon'ny tagny aketo, raha tegna tiako ma lô mande mitsangatsangagna ndraiky miaigna anatigna tagny misy atiaty ala misy tegna ragno, titeziky tagny jiaby le misy raha zegny araka zey azo atao zisky zaho tsy afaky eky na zisky zah alain-jagnahary mody amin'azy agny.